شوف اي حاج تاع الموبل تبغي تركبها ، صوا تمشي تقرا في الورق اللي عاطيينهالك معاها و هناك غادي تركبها فاسيلمون سما غادي يخصك غي الماتريال باش تركب بيه ، صوا تكون عندك ديجا اون اكسبيريونس ولا يكون معاك واحد اللي ديجا عنده اكسبيريونس و ركبها من قبل ، اور صا عندك بلوس دو شانص كو غادي تفزدها و مغاديش تخدمها نيشان